Buldooza kam kuugal mum kangal woni gam horsuki babal, horsuki ladde, to ɗum waɗa e ɗatal, hoto ɗum mahay, hoto ɗum waɗa e wongal kuugal feere, eskawet, to ɗum raɓɓitata horsa leɗɗe e kuɗooji e fugo ɗum, koyata ɗum fuɗɗa kuugal. <noise>